Anggo jaman sannari on anggo ngadong teknologi te na susah ma apalagi hape deba ntongan hape ntongan kan na manjarumuskon apalagi na mar adong bage isi na judi-judi onlen ninna gorarna isi na maen maen slot bagen ninna ima na mangarugion di iba tentong sabalikna musengan molo hape on bisa iba manghubungi tu sudaro-sudaro niba i uta orang tua niba umak niba ayah niba na nin nai ima muse ma keuntunganna di iba kan namar hapei tentongan musengan deba alakali nibai bo na porluan doma ilala ia hape pado anak nia pado adaboru nia, sadeba na ntongan baya ngana mar hape songonima na mar tipi pe na soni juo do te namar hape ma na nida na paling utama i alak dung ngadong hapei nida inda na mangolu nida alak on, apalagi ntongan na baen baen judi do ninna isia na ninnai bo, ngana dong nida ibe arti ni ngolu nia be anggo ngana maniop hape bo. Namarhapei pe dabo na tagian do anggo au na tagian do ulala, <hesitation> so udokon ntong na tagi kan dongan niba binoto nida di hapei sanga na sedih ia sanga na galau ia isima sudena nida mei sudena bo i i na manggibah pe ngon hapei na lanjut sajo mei nimu dungintongan kan tagi mar grup-grup i hape i. Dongan-dongan sa sikola niba marnidaan, na tarutamana ntongan tu orang tua niba mantongan umak niba kan ayah niba na dao ngon iba iba na mangaranto porlu ima so porluna namar hapei, tentong untungna ntong namar hapei kan anggo songon au bage di au maruntung ulala na marhapei bisa au manggadis pulsa bisa au manggadis dana manggadis pulsa listrik baen panorangi ni alak na ninnai bo, ntongan untungna sada nai ntong busentongan kan martiktok musengan ma bo, imuse ma keuntunganna jiba anggo kerugianna ntongan ima naman-namaen-maen judi i alak main selot o aha museng tong gorarna te pokokna isima sude anggo na mangarugion adong juo do man ilala dihapei bo songonima na manginjam-injam pinjol bagenan marugion mei tu iba. Songon aha na ntongan keburukan na namarhapei manombo, masalah ni keluarga nia masalah aib nia idokon ia ibaen ia ma tu statusnia kan nida mabo molo na bahagia ia nida juo ma i hapei pula na sedih pe iantong nida juo ma isikan na terutama na ntong manombo anggo sisi baik na ntong mala dong na maninggal binoto mala dong nasongonjia binoto isi ma aha na molo sisi baikna ntongan ima nangkini keuntunganna di iba bisa iba marjualan ngon hapei bisa iba manghubungi keluarga niba molo sisi burukna ntongan nangkini gim online imabo judi online i main-main pinjoli main slot na ninnai.